Orugendo rwendikulibaata, ekyokubanza ne'banza kusigikiira ha'bwomeezi bwange nko'buli ne'nkeito zenkuba njwaire. Tinsobora kugamba hati ndibaata kugenda namugongo ojwaire ekaito ya kakondo. Oyina kubanza <hesitation> oketekaniiza, hati negenda namugongo, ego, nengenda kugwarra nkaito ki?, negenda ne'mabaki?. Tosobora kugamba ne'ngenda kukora kiinu otabandiize kutekereza no'yenda ki, habwaki?. Engendo tuzigendamu hanjuma yo kubanza kwetekaniiza, orugendo orwo nkusobora kulibata mukiro kimu. Ne'saaha zenkuba nsumbuliremu. Ninsobora kulibaata orugendo nko kuruga hanno kyenjonjo okarukiira nka kabarole omukiro kimu o'bwenkuba ndibaziire ne'nyanguha. Obwo no'gonza kutekamu speedi, no'libaata speedi speedi, no' libaata bwangu bwangu, bwangu bwangu bwangu, bwangu bwangu no'hiika nga rugombe. Bwo kwiika nka rugombe, aho no'bwo kulibata mpora mpora okagenda okayiika nkoku mukaswa. Hati kuruga mukaswa aho o'libatta mpora mpora habwokuba no'manya nka'kabarole nambire orikwenda kuhiika, no'genda kuhiikayo mubwire bwo'kuba otekere